Pues na zlua ni gidutiaz nú bnix ga’a este ni queity gidaw xath ga di nú tchi, a veces gél rdaw nú gét’a va bxiny tchi ni comid gagui ni run mal danuun tchi a veces la lany nú rqack la danunú zonu lan bañ la, gulá aveces rdu xath nú th niz, gulá th café th rdu xath nú tchi gaty gaty zonu lan bañ, niga zi run rdëdcka th bior, th media hor, cor gifutiaz nú, einty val’na thega, te xi, tempran ru gidaw nú get, temrpan ru the tchi nix gidutiaz nú, the xi gun lany nú, th xi, queity gigui di nú lo celular queity giguidi nú, a veces ni ga zi, lacka ra mensaj, lacka ra vide’w rgui nú ze tchunu la gél dur zaza tchi cor gidutiaz npu ni nap nú que queity giguidi nú lo ni te tchi gackan gidutiaz nú nix.